Zava-dehibe miala bitaka anazy satria izy koa mandreraka saina raha ohatra ka atao matetika fa mila hajanonjanona bitaka mi otran'izany.